‘Oi aku ko’u ‘olu’olu i ka pihi e ho’okū i ke ‘au ‘oiai ‘a’ole nō wau keu a ka ‘olu’olu i ka ho’i ‘ana i ka wā kāhiko ‘oiai i ko’u mana’o ‘a’ole pono e ho’ololi i kekahi mea a’u i hana ai a i ‘ole kekahi a’e i hana ai ‘oiai ‘o pēlā wale ke ‘au. ‘A’ole nō kākou hemolele, no laila ‘oi aku ko’u ‘olu’olu e ho’omaha i ko’u kino a ho’okū wale i ke ‘au.